Raha agnazava imprimante amina zamadinika zaho a de <hesitation> imprimante zany moko arao hoe raha numérique avadikanao ho lasa taratasy, mazava ho azy koà fa imprimante zany a <hesitation> raha mandeha machine mandeha courant, de atsofokanao fogna <hesitation> prise de tsindrianao fogna bouton de mivoaka ho azy taratasy avy akagny.